Oime jokua reta, jevae delfin jaeko oajaete yarakuakatu, oyoepɨ vaera reta, jaeramo jaereta mopetɨ rämi oguata reta, jare oñoeni reta